<hesitation> rupa-rupanna anre-anre de upojie namasoli-soli ellinna contona yenaritu pizza yetu pizza de liweq lunraq na yanre jadi upoji <hesitation> engka to yaseng mi tiktik yetu mi tiktik e <hesitation> liweq to lunraq na namega to korei ilalenna seddi de rekeng menuna na jadi <hesitation> yero dua de upoji <hesitation> manrei na salainna yerodo engka to daging daging sapi saping jadi ero daging sapingnge <hesitation> liweq to upojinna manrei tapi masoli-soli <hesitation> ellinna ri pasa e jadi yero tellu de nare-anre <hesitation> upoji manrei <hesitation> tapina <hesitation> weddikkiq makkedai <hesitation> masoli-soli ellinna.